Man zikar wewebi <hesitation> iyambo nagindir zikirwuna kallakade nagini bukumbu ku shuye kujim frama a framime adwa wu hamma biku faa zikirwiya yana ana hagana fu milwuga arku duna nyilwiyadi ma za mayilana mafa ayuwa nani honama yibba a ziza birhona e honama bitirhona zikirwa ayal jula, julilamna hani niga yib borso yib'be ba za na tura kabriba bu kim tomana bu kuginyi be bu zikka kwarku ka julili a duniga, juli lamna a shaw ze tatambe bebahor batura kabriba aza shau zee tatamba biba harba sunana julalamna ashau we yira ajulilamna adau yirgnata akurna saka shiha yibbe bi jobra yilwo haga zi karkarga, mokrala yina ikahar a zikir wiya zikirwa hagana zee na ie we yira ha nura tam ka zikirwunag. Ba komo koma enba ma duna kulda yiber bi nagin kusha kosha a-a kosha ie ba naginna ba nagin bunab tunmila kua shibe ba gu yibba behana tura kabribna ba kugi nyi bubu duni biba guyib be a warwu hunamanni ga anina tuta a halla shi gerakiya yabo nagingabu ku shuku nu borsawa ziki weyagana, trokabriba bukuginyi yib ba nu shiba ta nab no borso, bukum ka shwo shwabidi babi goa yira ba zira, ibi momdir ta ihanaku fa a zikirwiya gana kinuga tamka nyilwa bekumbu ka shu a zikir weyadi haganaku nu tamkiga, yir hagana ba milga, bukum ku a akulya mu za manuwu nyakiwa bu wugu kula nyakiwa ba wugu kula shiha ba wun ba fur nalhani shwaa nijaa nab ku yibe tro kabriba bu tigebe dunabu zee kurarka naamna ga bu lu borsowamna hani tu kabra. Bini go guyemna balugi turakabri baga ba gubbe, ar ya zimowa ma nuwa gwajuta dab dab hani yawa bukum borso <noise> a borso yiwi ka hari wibina ka dwa yina dwalangila nyal nuwala naiz yala kadai atuna mazi mati ma duni shi bawadi, nyel wo damanama zee yilwude a hallauwu ku hayi we binidi mufa yilzawa kam juka. Jukukayi nyina sha shilla tati ma zee ar ma fira ba nyil-iena hamyuwamu jumaa balabi zee fa sha shil a tadi yi numami ba kuwo gwanwiyana a burah, baa gwanha aburah yil zawa binaa ayu kam juka ibi tura kabriba ba kuga nyiga yirginata ta zikiya a kur na saka mirbi kaha tomirra mamir mibi ka du tomamir ayu bor sawanye, bukum na faa nake ayuin borsa wanye mahagan nanaki wagadi mafaga framasu ga ma hagan nakiwa gadi ma zee gu nyilwuga. Ma haga na nakiwu gadi kauya ham dwa nayirga hibi yina borsaha hi ka fuba a suna dimnaka fa borsahabidi na shim na hagen tamka mirniga ar iz ka shur ku dudir kutuna bi iz a zee kwarkana armir kufaga kwarkaga turakabribaba mir bu yal tura kabrita hamata zee karkar na ie a datir twanidi kufa tu ra kabrita arkufa kwar kaka mwomdirtati kaha rina mwomdirta shite nyina shibata na ie ba arbu shibatina nyina dawinwa ar dawinwa hani buh yirade mayu rama shibo shibatimna yina warwu mil zawa a yuri kam juka shibatatamna nyina hani warwa shiba ba gur yibna shibatitamna yina hani warwa shibe batir damrina agananu ie be zikirla zila adinye iz zikirla dirnyi na kakauya a yuwa turkab ribe a wugu naa dunye a tubu naiebe in twa indinke kuzee shashilata be ku zee shanshilata be kuzee shashilata be ar shibaha mir biyema borsawiga bu lou bikumbu baha tamke bu lou. Bukumbu biya lamou be ni jaulaa ba fa kam sai sai imbe nyina na ie ee hani yau na yirna aborsahehe kari suna ar zikirla zela adi shubuku nyilhihinahibe, yar tokumra yabirwa shibe ba ku dwagumla akushela ashiwugaha a yibbe na jirgwauta, na ku aba ya tokumra yabirwa shi be hage nab washiwa a na ee akimamu yelwa yibbabuniga ba duni ee bu naza tomiramiwa na zeemube ni za tomira miwa ni naginamu be ni za tomiramiwa zani zira mube eebe, nyinanaae hani momdi zikirla zie na bibazina torakabriba bi nigib dwagim mwora-mwora bukum be tur yib kabrana mwomdirtabo ha zwab ribabo mwodirtitabo balana bufa baadi nab nyaga zwabebabo bi nabnyaga zwabebabo binab yinwa tomumra ya bir wa bu nyau tomara tako bu jimwo nyuwo nab kaa zwababo nyibe nye na zwaya yake ba mwomdirga a shibatati yibbabu ba hanyi abu sa kinega ma dwa yira a yau halawa.